Kite manilo apeto sua'ne pi'hoan kite to' sua'ne kapa maken tou to sua'ne tuan tou tera ne to kite mapauye sitoro-toro rio to apa to tera sua'ne hute tu papa wuyer kite so torario kite musti manul si torario apato ki'ilou apato kanya wuu' apato memang musti pamaking kite makuto ma-mayan te'e maeho sitou makilou tera ne' to kite tumu kawuyan kite suapa ten tutu'an padahal tera matu so apato piho'an kite